We have plenty plenty vegetabe la ley having season we get plenty vegetable neh la get season like plum. plum have a owner season and right after ley season you won't see plum anymore and then when we go to we like have cucumber farmers plant cucumber certian time of the year and then after la time you won't just lay eye on cucumber and likewise like watermelon you will find watermelon during certain kind na season and after la season too you can't see it anywhere again until that season reach so these are the kind na vegetable that I know that have season and when la time reach you always see it surplus on the market.